Mwoli meshila majuto moza duniani fo sau kwete ifiwa na majuto pia viriwe kwete ushida nyingi za kundulia kwa weli liveishindilia majuto moza dunia